Cholli do volda chaka mabbe be bojji mabbe. di wokan chaka mabbe bannin mai watan di famra ko di yidi. di yewta chaka mabbe masin be bojji mabbe.